آ، افادیت پسندی ہنٛد اخلأقی اصول مطأبق، کنہہ لوکن ہنٛز ضروریاتن پیٹھ واریہن لوکن ہنٛز ضروریاتن ترجیح دیُن ہیکہٕ اخلأقی أستھ: